Laha manahaky kolotsainan'ny Allemagne koa aloha, olo reo tia miasa. Ary rozy any samy manana fahalalahany, na ataotsika hoe les lelahy samby lelahy te hifanambaly, mahazo mifanambaly amindrozy agny, na ampela samy ampela koa te hifanambaly mahazo mifanambaly koa.